Onyori poti nii ongite pehkitano koto honnakonnong, nii ong nommai hekowoning ngawah, ongi ruu nukonoki ongko ummoka u'kisa meng puurong. Impah tiko aii nii ngone hopumoromo konnomo kotomumo, kotomumo, kotomumo, niko nuka kikoh simurong, impah tingi nganah mo'ka noworiki kumuro tiki nuh, nuh, <noise> nuh aii honnakonnong tingi inangmonuku, kukarei nopupe mirongko tiki tinnoh nuh. Tiwoning nui kairumoromoro, kairumoromo impa aii patakah ong owoning murong ongi nukong tiwoning. Tikite ongi koto hekene' miro tiki nui, nui, tikite owokoh muron, koh muro oh yaki tiwoning, roki ong rono rano ngomo rino pogoh tiwoning nukong ongi. Ho haha'ngung nohranoh ngawahngung tiki ngogorumo ngonenari, tikiko oh kitori noi pehkurung nong haha' noi mirahu ngawakong, onyori ronokoh noi haha' moromo konnomo oh poti ponnangori, tiki haha' moromo ong kitori noi pehpehkuruno yii kairumaramo. Impah nii hekowoning oh onjori kairumoromo nuhenon poti manni namaku kong tikitowo manni nokopenon oh kong tikitowoh kom mihkon, tiwogori impah namurong heya hamah timah ponnaa ku aringungite. Kupuri miruyemakonoki oh nommaiyinno huromorokonoki tiwoning impah manni nahmuron, impah roriki kai tiwonin nui heneke ong kukonnon nii impah roki heko no miro kukarei nopunno gone haha' noi ngomo nuhenong, tiwoning kotoning miro honjori ohko moi kimoriko kuungi no'ra sukusukuromoro kukarei noi nopunno, owo muro impa ho moi poparai nopuhnong, angu muka nopuhnong, tikite tumoronokite tiwoning haha' moromo nukong. Nii aii tingi kukarei ngongku tii no'ra no'ri nopunge tii inakah nukong. Tiwoning tikite nokogon ohko ohai tiwoning ngawah roki yaki nommayinno orutiru konnomo on noi nommai awarei nohra toku murahu. Noi potigu hai ro roki roke tororoheton hoi oh rokon hawarei minnoiro, kitori minnoiri ne hoi tiwa gawah gonku namuro nokonnon nikai impah ehko noh miro hiya noi gonnoh kukare noi nopunno roki gone inamo konnomo huhenon. Tiwogori hai nokongung ong hiya onnowo ngawah, nommaiyino nommai pokon hawarei minawarei nohra naa'sihah. Tiko noi potingori roki puhetono hukariheton.